Kamanda neye dume min kwe ni min bwe banjinge mi ma maranta daga fo cho mi kweniri, yami mau makaranta bi ten tigobe daga bi ten tigoberi, cho kwaama, daga wiri miya yamin da biten fubebeu choti ki gombeu, to lo kociyo mi nyi gombeu mim nyi kange nobbo longe wuro daten min yarang fiye kila kila wuro har mim cherken bitine kale, bitine kale mim nyi me mim bwe lowe, mim ya fiye chi chwuti ki chadiu ki nye banjong kino chwanko chiki dou daga maiduguri, ibim chiya kukawa lokaciyo min yau mi ya don min to nye chi ma tiwiye yakako miya mi tonye ye chi mati wiyeu mi ya doka mur fwek, kuma yakako mi ya yeu no ba bifibifimer, zamani rowo bi matiyeuri mani yati ki mwo, to dike bwele bouchikeu boki kwobka kaba moreche, bou ki dike wuro bi tokti biki ko mwon tim feri nung mwen filangti morecheu yobbeu cheu min kwaneu min ya bitine fubebo chi chu tiki kano, daga wiri min fiya cher ka zuwa bitine chi chwoti ki nigereu, nigero min do nure yakenti ki sokoto, to kwaama ya ki nye kwamere miya dike wuro yilann na nobbo wuro kwobbitine tiyeu kuma min ya yami ma iya kokarimi kwaama yilau ki ye kwamer, kuma dike mi too wiyeu duwen no bowin nyin lori min nyi bibeyoti mi kwen daga fo zuwa fori nun filanti more che don wi fiye yami tautowe ki nuwe miye yobecheu mim ma ko kariti no kwaama an ne nye kimero a masayi mi nye kwobbi tinetiyeri min chwiti ya saudi arabiya, ya min too, mi ma nagengdo yilam haki kwaama, kuma no mauri man nyi bibeiyo miki mi ya fiye wuro gasa, yila men na doh kwaama chuknye miya bitine chi chwati ki nigereu. Yobecheu yila min yilati niger mim ya fiye chi chwuti ki maradiu, maradi wo mi chereu mi cherfo fiye kange chi chwuti ki kumel chiki kauye kange ki jigawa, to kwaama yaki mwo kwamar kuma min ya mim to chaka kaba mworiche, mimto dike woro yilam wo no mun bo lori mwan tokeu wi mor dike wuro duwen kwama bo nye kutile min tam cheko ri wo yilam na bangingebo che, kutile banginbo min tan chikeu kwaama neyere, a masayin bwe bangjige in yilau lo bon ta chinen fiye tunda min chere min nyi kange fabob kaleu, mim to inda bitineu yakenti yanzu we, kuma mwon chere lo niberi dike yilam na kebo na mweri tore no mwom to dike damri ture, dike ma toki tureu dike wuro yare kebo na mwe dike wuro mun to yome, kebo na mwe no mwon tumdi yilam kwiyi, to bitine yakenti yanzu mwon tu dike wuro kibo na mweri ya chian ma mwen bolang, chiya ma mwen bolangtiyeu ya chiyan bwam nen bwakako chiya bwanentiyeu an bo mwen ki dike kange wuro bo mwan nyi tiber kalti mwori harnenti, bi we mwo, mwo kanti chereu den mwero wane mwon ku dikerti mwan mati kasa dike wuro yorbo, to wi mor dike wuro lokaci nye fiya cherka ya, a do bifimerdi, kwaama necho filang do bitine daban daban zuwa yanzu, kuma kwaama ma nure min yilau lo kwamer min ken kwaamati a kwal dike miyo kabe. Dike mi yo kabeu min mirang bibei yo nen nageng lam kwini taar chilombo niber fiye nagene shi soti ki kasuwa katako gombe, to nagengdo wo ma merang bibeiyo nenneu, duwengo a masayi mi bwe luwe mim too filangti moreche wuro bibeiyo non uyare toyetiki nye durchero wuro bou, boka nye durchero wuro bwe nye so yi wuro merang chinen fiye chi dom mor fiye tiyeu, to mor fweye wuro mo ken na woyeu mu kweneu diye min mani chiko yari bibeiyo to nye ti ki nye durchero wo bou bari nyo ne chinen dike kange a nom mwemchiko, to dike wuro bo men ki chaka kaba wei, don min merangyi min merang kange nen, kuma har duwen wimor dike wuro doknye filang bomiyo dike wuro yilan na kime nobbo fo lowe bo mi yo min ta ki mene, kuma min bukwaama nen kang ti ki dike wuro cho neyereu kebo dolkamik, bawe kimin la tannimbo ba, mi la chi bo, duk dike kwaama ma neri ma ti dong dong kuma duk dike kebo rabo mwe ko mwo manye mani mwa fiya ti no rabo mwe bouri mun fiya no rabo mwen mani ri mani mwo fiyati, to dike wuro cher muven yilam filang mure cheri, do kan kwaamak, dore kan nye kangek ba wuro a nenentiye che kwaama ba wuro no mwen fiya meu duwen no mo fiya maniri muki aa tuka mwe kange bo ki dukkum ki a kang mare dike wuro dike wuro mabo, to, to duk dike fiya neneri bifimer kwaamar toki, to mwoki kwaama ma mwene kebo nye kange.